Menurukku iyyaq olokoloq weddigga macai mappada tawwe akko menuruq ku iyyaq fa ko iganggu nato yero olokoloq e tette mecai paq na mappikkiri matoi itu yasengnge olokoloq tapi imi rekeng pada e rupa tau deq le yissengngi makkada aga napau yero olokoloq napaq na de yisseng kada beda-bedai yasengnge anu <hesitation> rupa tau yasengngi olokoloq